Wonnde nyalnde wonndu ullundu ngiɗdu hiila, tan ndu tawi <hesitation> kuɗol daande. Ndu hoosi kuɗol daande nden, ndu waɗi to daande maaru. Asee ndu anndaa kuɗol hiila ngol naa ɗum- ndu hiila walla sirru, ɗum ndu anndi. E ndu nder woosaaki ɗon ndu yi'iti e ko ndu anndaa.